जापानक लोक मन्तात 'लँड ऑफ़ सामुराई', सामुराई जापानचे जुजारी। जापानचो पहली राजधानी नारा अशिल्लो। याह वक्तार बुद्धिज्म सुदा पाविल्लो जापानचे लोकांग। मगिर जापानची राजधानी क्योटो कडे वळ्ही। ग्यारह साउ पिच्छासीचे मगिर सामुराईचे नाव प्रमुख जालें। तीं चो अध्यक्षक तेह शोगुन मनतले, येह सगळे मिनामोटो नो योरितोमो हें केले। तोकुगावा शोगुनचा वर्षाणि जापान बाहिंया लोकावांगडा चे उलैनासलो, फक्त थोड़े वापर करतले चीनी आनी डच वांगडा। मेइजी एर्या याह वर्षाणि जापान हितून खूब बदलाव आयलो, जशे की तींचे इंडस्ट्री वाडली आनी जुजा कारपाची क्षमता वाडली। अत्ता जापान लोक तीचें संस्कृति, गेवान आनी अनीमे खातीर भोवपक वैता।